صفر يو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس يوولس دولس ديارلس څوارلس پنځلس شپاړس اووه لس اتلس نولس شل يوويشت دوه ويشت درې ويشت څلور ويشت پنځه ويشت شپږ ويشت اووه ويشت اته ويشت نهه ويشت دېرش يو دېرش دوه دېرش درې دېرش څلور دېرش پنځه دېرش شپږ دېرش اووه دېرش اته دېرش نهه دېرش څلوېښت يو څلوېښت دوه څلوېښت